tee bɛna mu tee muã ŋgae ŋ baa, aa mu tee mu ŋna tɔɛ a kolo ai to bee na bɛŋ sáabáa ma, bɛimã ŋna bɛŋnde sáaba ma, ai ti lɛi gbia tee gbi a ta tɔɔ bɛ a boo, i ma a fɔ kɛ tee wae ai naã lɔɔ koe kpɛɛ tɔŋ sáaba a wa maã kɛ ko mu lɔ mu tɔ tɔmu a bɛ nana tee bii boo a kuŋ ma koyaa ai to bee ya sáabáa ma, kii mu wɛɛ ŋbɛ suɔ káamɔɔ bai a ŋ kee ŋmbɛ na niɛ ŋmbɛ na niɛ kuŋɛ kuŋndɔ, a yɛ ŋ kea ya tuŋ tuŋ na i taa i vai i vai woo bɔɔ nu fɔ, amu na na kasebee kambá mai nigba ma i sɔ, amu ya a fɔ ŋye sɔkɛ mɛɛ a bɛ lɛi mu kɛmu wo woa luwoo taŋ akɔ soŋlɔndɔ mu bɛ boo mɛɔ wo bɛ feŋ nyia na kɛ kɛmu a kuŋ koae ya ai luwoo bhi kpɛɛ jaje, amu ai luwoo bhi kpɛɛ fɔ, hiŋi pɛɛ mɔ ima vai luwoo i maã sɔ amu mɔ kpɛma mu i ya, yaa fɛe lɔɔ i kuŋ vai luwoe kaa a bii ma, a bhi pɛɛ tɔŋ ko bɛna bawa, amu banda mu a ŋ kee ŋnaã i lɔ ŋna a táa woa feŋ, i ye ŋ kɔa lɛndɛ́ pawa amu ai jɛɛ i yɛ ŋ kɔ jikimae kɛmu ŋna komu tee mɛɛ a tɔŋ tee bɛna bawa ŋna koa, kɛ tee gbi wae a tɔ tee bɛna wa ŋna koa banda mu lɔɔ ŋna tɔɛ a kuŋ ma koo ai to kee ŋna bɛŋ sáabáa ma.